אקטאר סיפה לי כתעלבני פאלנאס היא אסדק אלטייבה ו אלאהתרם, נהב אלנאס לי יתעמלו מעא אלאחרין בסדק בלא מוג'אמלה כד'וב חית אסדק הוא אלאסאס דיעל אלתיקה כדלק אלטייבה מומנה בזאף חית אינסן טייב כיעטי בלא מינטדר מקאביל כיחלי ג'ו דיעל אלסהבה ואלעיישה זוין ו חיר אלאהתרם כיחלי אלעלאקאת בין אלנאס בקלוסולה בלא משاكل סווא פי אלעאילה ולא פאלעמל ו לא מעא אלאסדיקה האד סיפה כתחליני נהס בלארה ו אלתיקה מעא אלנאס.